أتمني <hesitation> أتكلم الإنجليزيه بطلاجة عشان تفتح لى فرص كتيرة سواء فالشغل أو السفر، اللغة هذي تساعدني أتواصل مع الناس في من مختلف الدول وأتعلم أشياء جديدة من مصادر متنوعة سواء كانت في التكنولوجيا أو فى الثقافة.